e kab'antajiik ra'aj aj wunaq <hesitation> nem qab'antajiik cha q'iij saq nem qak'aslemaal nem <hesitation> ewa otz qaloq'oj qiib' wa otz qaqil qiib' chaq'ij saq nem qab'antajiik chikiwach jab'ek chu qajaw chi kawach qatet' xaqara' lera' otz kiloq'xiik kab'ana rimal e lera' xikya' qak'aslemaal rimal e lera' xaq kik'ytisaj cha q'iij saq e lera' xikya' otz taq no'jb'aal chaqan otz taq pixaab' otz taq <hesitation> ritzil taq wach kik'utum otz taq chetaq chaqan rimal la' qak'aslemaal ra'aj chaq'ij saq nem rib'antajiik nem ripatan rimal k'o kajchakan wii' jab'ek cha q'iij saq k'o qatan k'o qachaak k'o qano'jb'aal qaya' kaan chikiwach li ak'alaab' chi kiwach e tarnuul chaqiij nem kab'antajiik aj wunaq kajb'nek kajwalkatek wa k'o qak'aslemaal cha q'iij saq rimal li ajaaw nem qab'antajiik <hesitation> aj wunaq xapa' achejaab' xapa' ixaq xa'pa ak'aal nem qaq'iij nem qab'antajiik junaam qachomb'al junaam qab'antajiik k'ot jun qas nem poon k'ot jun qas ch'te'n xaqara'. Xapa' he achin xapa' ixaq junaam qab'antajiik, nemqaq'iij he cha q'iij saq xaqara' chi kiwach qachalaal chi kiwach li tinimet chire' he Tujaal xaqara' qaloq'oj qiib', xa' kela' otz he qiliik, otz qab'atajiik he xapa' che'el qajraqataj wii' nem qaq'iij, nem qab'antajiik kimal qachalaal rimal li wunaq che qas he kikch'ab' kiwach. Ela' rib'antajiik qak'aslemaal rii' nem qab'antajiik ra'aj aj wunaq.